माछा जू आपस मा बात करदा ऊ चखलों तरआं चुंचायट करदन। और भिन भिन भी करदन। और प्रजाति त माछो इन हूदन कि सुअर तरआं आवाज भी निकल दन। कई माछा त सूण भी सकदन। कई माछा त आवाज नी कैरी सकदन त ऊ एक दूशर थै टच करदन। त ये प्रकार से ऊ बात करदन।